کیک اک میٹھا بوجن ہے جو وِشیش تے جنم دن، ویاہ تے ہور خاص موقعے تے بنایا جاندا ہے۔ ایہ وکھ وکھ قسمّاں دے آٹے تے چینی نال بنایا جاندا ہے۔ ہُن تاں کُجھ قسمّاں دے کیک دا ناں دِتے گے۔ چاکلیٹ کیک، چاکلیٹ لیئر والا بہتر، تے کوکو پاؤڈر۔ تے چاکلیٹ گنَاش نال، وینِلا کیک اصلّی پُورا وینِلا۔ ایسنس اَور سُگندھِت <hesitation> ریڈ ویلویٹ لال رنگا تے کریم وِچ کریم چیز فراسٹنگ نال خاص ہے۔ فروٹ کیک تاں پھلاں نال بنایا ہویا، خاص کرکے آٹے نال بنایا۔ <hesitation> بلیک فاریسٹ کیک چاکلیٹ سپونج اتے کریم دیاں لیئرنگ نال خاص ہے۔ پائن ایپل کیک انناس دے ٹکڑے نال بنایا ہویا۔ چیز کیک کریمی چیز لیئر بِسکِٹ کرنچ نال ہوندی ہے۔